Kullaha ni wosani yoo budi gali gunna ha lahanundar. Yunu tani su nûŋguriadu tîyiĩ, yuna a bî ndîdi-ĩ, bî-ĩ čundoo muro bîa yina ôguzuu hu su layi. Yina ôguzuu-ã ndê? Anna yê moskaa yê (moskaa čundoo Munozumada) numoga yê (numagaa Dôulaa. Yina taa bî-ĩ čîti, bî-ĩ čîtoo sohi wuna nohi? Amma nohi, ôrozi čûwo ni nohi, aũ čûwo ni nohi, susu čûwo ni nohi, taa gunna wuna čîti? Yina ada ôguzuu mura bî-ĩ hi čîti, bî to hi katoruwo susu-ã ha ni katorum, ôrozi-ĩ hi ni katorum amma ha ni katorum. Amma nûgoi? Amma kinjahulu du numo čîdi, bî-ĩ gunna muro čîdi, ndûi sûbob,? Ôroze orora čîkã ha deki čidi, susa čîkã ha yugobi, busamma du sûm duyuni. Yôkoli, sûm čundoo muro Tudaga du yôkoli, yôkoli duyini. Odu to koo tohoo muro busamma kôi to yôkoli duyinã ni susu yuguruunnó tohi. Yoo susu yugobã ni šîgei bî-ĩ gunna zonjini, ŋili čennó tohi, yoo kiñahulu du ni yina guda yohu ni ôwonni čidi. Moska-ã numo čitiã "Munozamada". To dahu hundu ôrozi barayindîe čîti. Ôrozi-ĩ anna ôwule-ã ha čunutu ni, mura yina hundã daha hundã yiŋgaldu kôe anna migiza-ã tigirdu čitu ni, anna migiza-ã guru ni bizi duyini guru ni êgi čîdi guru ni de nooši čîdi. Taa gunna yina hundã gunna mura gûyindu čoopu ni mura ha yunu čendîe yugondunnoó yiŋgaldu toi yiŋgaldu dîne-ã nohi. Numagaa dôula, dôula dunoda-ã mura tira hunda guru yidao kalaka guru yidao, kalaka taa ha abusčindi, tûrru ni dôula migiza-ã du mêdi duyindu ni du numa hundã yibeyindi. Adala yugonnó tohoo, to odu dîne-ã kôi nunohĩ hi su tigirdi. Mura ôwonni yunu gudi turo yogusidi, yina ada imba yihitiã yê yoo karahaa imba čadiã yê yoo masnaa dunoda yê yoo yina yiza seni ôk- seni ôksid karbûn čindiã to kua yihitia yê. Yina to kua gunna yihitu ni. Tobakaa ôro ôzum čindĩ, tobaka to čubu ni busamma gunna zonjindi, obonaa dunoda yerčindi, yaaba annaa-ã ni yogurki, anna-ã ha ni čiti, šeyera ni yogurki lôko yunu to koo tohudo tûrtu tohoo. Ŋila duru yidadunnodi dunoda tigirdu ni busamma gunna čîti, bî-ĩ ni budi wûnigi tohi, ôwonni têlij a bu a di yê to di yê čîĩ gunna yigaa ni numaga guru tômudi yî-ĩ čubi, taa gunna mura yogusidi. Tada ndû yunu kohuduroo tunda watirĩ? Tira watiria čûo. Tira ada yina anna ada kiñahula-ã ni aŋgal yendiri. Aŋgal ndûi yendiri? Aŋgal ôrozi-ĩ gunú karaa yendiri, lau kara lau kendiri, kara ni kara dûli ni kara nû mura dôulaa dunoda-ã. Ada dôula migiza-ã ha, kara ni čendú, aŋgal ni čendú, ôwule yogusu ni gûyindĩ yusopi. Anna-ã ha aŋgal čendu ni dahu hunduu čîĩ, to lau dahu čendi. Anna hukumada anna-ã ha migize yihiti ni zulum yidadã ha terčundu yûhutu ni šaaba-ã lau bosi. Numi-ĩ adala yûgurtidi. Odu êski di anna-ã njîi lau dahu čendi. Nû aũ bara dunîe ni, bari dunuũ mêdi duyundudo, kôe ada bara čûuŋgiã ni gunna "inbiasada" čûuŋgu ni, obona yê, ŋili čennó yê, busahu njorti yê, to tûrtu du dîne-ã nohî čî. To kuguĩ, tunda anna-ã ha aŋgal yenduru ni kara dûli yenduru ni yuna-ã muro urura ada busamma ha čîkã ni zaga čitinãá yê, susu čûwo zaga yugopunãá yê, mura mura zaga dahu hundu du čîkiĩ yê, yunu to dahu du dunduru yendurdoó bî-ĩ nohi. Yoo, gudi hunã anna-ã ôwonni Kiñahulu du busahu hundu čûkã du yuna zunda asama čûuŋgu ni, busamma gunna čîtiã yê, yoo moska-ã ada munozamada ada dunoda, amba yodurku čoŋgî, šêrikada dahu hundaã amba mura ambadindîe yiŋgaldu dîne-ã gunna čîtĩ yê. Yoo, anna dôwula ada hukumada turčundu yidadu ni anna-ã migiza-ã ha tômudu migize yihiti ni, mura numa hundã sîmidi di yudombi ni, numa annaa-ã migiza-ã tigirdu kumbula du čitiã ni, yunu to tuatudoo, to êski di busamma galiyini. To muro nû yunu yogusidî čûkã gunna zaga ôrozi bui kasčundu čoŋgĩ aŋgal to lau tûrri čûo. Aŋgal amma njîĩ gunú. Aŋgal amma njîĩ lau dahu yewo, to mbozoo busahumma huĩ. Busahumma nduhui hunã ndû? Tunda nû tîyukã ôrozi a čîĩ gunna wô du čîdo ni kal, a di čîdo ni kal, torkuru ni gunna dahu-ã ha nakuru ni gazaa kua du tobusudoo, togo duga ndurã šia basi Tunda yunu yibendirĩ duga ndurã šia basunnó ŋadu, daha ndurã nagi di daha zogo ada kuna lidî čîkã bibinduru yendurú, toi yiŋgaldu tunda bîa-ã budi hukuroo gali, Bîa nû zaga teî čîĩ, a koo di teî čîde tûrtu tohoo tunda lau čûsu gunú, to muro anna ada nû čûkã dîne-ã nû busamma čîti čûo, busamma ha zonyohudî čûo, yoo to tûrtu tohudo tûrtu tohoo, anna sohi lidiã lau budi zonjini, aŋgal anna sohi lidiã gunduru ni anna sohi lidiã zaga čîkiĩ to hi aŋgaltudundoo gali. Yoo yina ada guda ôwonni anna-ã nû taka mûtajedida čindi, to lau anna-ã dahu čendoo gali, nû Dôula guru numaga dunoda guru nû Mugurub na yina-ã gunna yûhutu ni busahu hundã taaka šêmsia-ã lau dahu čendî čûo, yuzi-ĩ muro, yuzi-ĩ muro durri yûgurtĩ amba hunã yodurku čoŋgî čûo, yina čûdutu ni, wûni-ĩ ni to di yodurki, yî-ĩ ni to di yodurki, bari-ĩ ni to di duyundi. Yoo karaha-ã ni to hi su tûrri, yunu a Ôro bî ndîdĩ yusopu ni yunu to lau dahu čendoo, tunda sagahuna lidî čîkã ada ndurã ha hukuru yendiri, busaha ada čîkã gunna, Dôuola ada čîkã gunna. Yoo Moskaa ada Munozomoda dunada čîkã gunna, anna aŋgal yidadã gunna lau busamma nduhukĩ taka-ã lau čûo, taka mûtejedida-ã čindĩ to lau čî, tunda lau dururi aŋgal ndurã nû du to lau dahu yendiri, busahu zo nafuto yê yoo masunaa yê yoo kûdikudi yê ta yina yigiindiã: nooši yê yoo durri yê bizi yê yunu to yûgurtudi, nû busamma gunna njorčunu ni, anna nû êgi čitiã mundu, nû busahu guru anna-ã bari yugó, busahu hundã ŋili čenú, njorčunu ni anna-ã gunna êgi duyuni, busahu guru anna hunã gunna migiza, yunu čubudîe hakundunó togusudi, busahu guru anna guru busamma yusopu čarku busa bu anna ada Dôuola dunada ni ôrozi hundã čoŋgu bu tigirdu ni busahu hundã yibeyindã, bu čarku tûrie barayindi, taa yugurku, guru ni tiri-ĩ čati, guru ni yî-ĩ du čati, guru ni bu tigirdu daŋaĩ du čûuŋgi. Guru ni tiri-ĩ hi anna buraã čoopu ni daŋaĩ čûuŋgu ni azabčindi, yina taa gunna nduadi hunã tunda gunna, alamma gunna adala ni amma gunna turonnu ni, du têmiyiz yugó ni to tûrtu tohudo tûrtu tohoo, tunda Mûmgun kôi dogu <hesitation> dogu lukuri. Yoo ôwonni numaga ada dîne-ã ha čîkã mannu, numogo du kiñahal dunodo čîĩ yê anna hunã aŋgal karaa yidadã yê mannu du šiša, numo hunã anna hunã kara hunã dunodo yidadã kiñahul budi yugonnãá, busamma ni yuhuki, orura-ã ha njumalčindi mura ni turo turo hi šiĩ čunaa ni mêdi dahu čoŋu ni tiri turo tûki, numo du kiñahalu budi čîĩ, aũ aũ hu ni šiĩ činaá, aũ gunna ni mura mura ôroze-ã mura kuga, ôrozi oruru yîduwo ni ŋgiši, ŋgalli, tomor taũ ni yidi nuũ yidi zidu či kobu lobũwo ni unda kalli. Yoo, yeruũ ni busahu numa yôkoli dunuwo ni nuro dunonno, to tûrtuu yiŋgaldu tunda anna-ã ha dîne-ã ha čîkã gunna, kôe čîkã gunna du, kara gala yûturu ni, anna-ã karayundu ni aŋgal hakindĩ, yunu to yuna-ã gunna du yunu gubudi čîĩ to muro. Anna-ã ha aŋgal yidandunnó tûrtu tohoo, anna-ã yuna mundu čidi čûo:- Bizi-ĩ čidi, nooša-ã čiti, mura du kuñahulu du čati, gorsa dunada yerčindu čati, yina ada obona yeidu, yoo wûne yeidu, yoo ŋila yeidu, zaga haki tuatidîe yugonnãá yiŋgal du, haki tuatidîe yugonnó togusu ni čati. Busamma nduhui hunã amma muro aŋgal hunã ha čî, aŋgaltundoo busamma yuhuki, anna-ã lôko nô ule zia nôwuli-ĩ buyunno tûrtu tohoo busamma čîti. Yunu gunna amma yibeyini, anna-ã aŋgaltundoo ni kadi, ôwule-ã munjundoo ni kûrmo, dîne-ã gunna landu! Kôe ada anna hunã Budi kiñahulu budi čîdo tûrtu tohoo, numo to numa guda-ã du numo šîgei čî, ôrozi yidaũwo ni suru yidanú, numi-ĩ buruwoo ni suru yidanú, yunu gunna čîidi amma ši bazi. Kôi anna hunã aŋgalda, kara gala yidaduda, busahu hundã du bizi čûwo mannu mura čîki, mura tuhukudu bosi, zaga čîkiĩ hanayindi, zaga bî hundã yuhukĩ hanayindi, zaga orora hundã yuhukĩ hanayindi, zaga ŋili busahu hunã čenĩ hanayindi, ŋili to čenoo amba hunã yodurku čoŋgĩ hanayindi, zaga bar duyindu ni dahu hundu du aũ kinjidi čîkiĩ hanadindi, to yiŋgaldu tunda aŋgal karaa-ã lau dahu yenduru ni, anna-ã ha zaga mura tuhukudĩ lau, dahu hundu du zaga čîkiĩ lau, biza yê nooša ada yê zaga tuatidĩ lau, busahu hundã du horkusa hundã zaga du yogusidĩ lau, gunna tuzukudu bu zaga čaruku ni dôula ada bu čîkã numa-ã ada dunada bu čîkã Urupa naa AmîrikA naa Ustralia naa Keneda naa, taa zaga anna-ã bu tûrrunnãá to lau dahu yendiri. Mura ada numa ada lûnurã mannu anna-ã aya numaga turčundu yidadu ni, anna-ã ha gunna agurayihitu ni, ôrozi-ĩ mura yê yala hundã yê hukuma dahu-ã ha bosu ni, mura borsu čubudi ni čadi ni yusi ni, anna migiza-ã ha budi tômudu nigizihi čendu ni, numo di yihiti ni, mura taa mura; buraã taa mura daha-ã guyundu bu numaga taa du tigirdu ni, guru ni yaaba čoopi, guru ni ereda čoopi, guru ni yina hundã dunada buŋa yibeyindi, yoo čarkoo taa bosia, mura ni wečindú su layindi, to tûrtu tohudo tohoo dîne-ã ha adala morčini, anna taa ha mbozoo čendu kôi taa du yiebyindú, ôrozi hundã bu du numa hundu du činaki, anna migiza-ã ni numa hundã du čûdutu ni, numa hundã zaga ambadinĩ tagandi, mura ni gûi a yusopi, gûi a aŋgala ndubia, anna migiza-ã ha tômudu čitu ni mura duna guyindĩ yunu to ni yusopi ni amma gunna tîrize di, amma gunna adul čîi, amma gunna aŋgaltunu ni, amma gunna horkusu hunu yogusu ni, zaga muro zaga bara hunã čûuŋu zaga čîĩ yê, maša hunã muro zaga čubĩ yê, buru hu busahu hunã zaga muro yuhuĩ yê, aŋgal to dunduru yenduroo, tunda sagahuna lîdi čîkã yê. Yoo anna guda sohi lîdi čîkã yê, ada ndurã yê duga ndurã yê dûguro ndurã yê lidiã gunna kubogo di bosi, to gunnoó tunda mura daha-ã mannu haki tobusú, ada ndurã gunú tunda daha-ã mannu haki tobusú, busamma nû zaga teî čîĩ teî čûwo, obona ada gunú, dunada ni lidi, wana dunada ni lidi, yoo zalzala dunada ni yerčindi, burkana dunada ni yerčindi, busamma gunna nohi ni, aũ haki čîinnó tohi ni, to tûrtoo budi zondu, tunda yunu kohudurã gunna bî-ĩ hukurĩ, yuna-ã gunna du yunu gubudi čîĩ; yuna-ã gunna du yunu gali-ĩ, bî-ĩ nduhui hunã, ôroze hunã yê, bara hunã yê, susa hunã yê, yuna-ã ada čîkã gunna aŋgal du gunna zaga hukuru ni, bî-ĩ muro hi mannu masnaa ada gunna hurosnduru ni, yuna-ã gunna takaa kohuduru ni, yoo masnaa ada yina ada gunna obonu durra-ã yê yuna-ã yuna-ã sûmo gunna yôkolia gunna yodurku ni ôro êskenu-ã keyindĩ gunna waturu ni, to tûrtu tohudo tûrtu tohoo tunda gali di tîyiki ni, gali di tobusi ni, nooša ada dîne-ã ha čîkã ni môgoda togusidi ni, yoo bizi a dîne-ã čîĩ ni morčini ni, anna-ã ni kubogo di bosi, dîne-ã ni adala yuguri ni a mêdi nurã kô i a hi tuzudo.